नौरे सबत्के हेरि होइ, थन्द जग बुलि कोइ विन्तेर् सेअसोन् जुन्तो होइ हेतु सबत्के बेसि सोले जुन्तो गरम् होइ। गरम् दिन् बिलग् इमन त नसोले अरु तत् मने हेरि कि कोइ, बोरकोनु बोहुत् पोरे ते हेकने तत् बेसि बक् तिमे थन्द होइ। थगे अरु त पुर्ब दिखत् हेरि कि कोइ विन्तेर् तु थन्द दिन् बेसि थगे हेकने बोहुत् मने रति जोल्लि होइ जये। अरु बोहुत् थन्द होइ थगे अरु तत्, अमे नोर्वेग् गोइ किने, अमे नोर्थेर्न् लिघ्त्सु सबत् परु ह अरु समरोद् अमे तत् हेरि सबत् परु मिद्निघ्त् सुन् गुलि होइ। हेतु तिमे होइ कि होइ? गेनिके अमर् एति है कि होइ, सुर्जोदु जित धल्खै जित अग सन्दतो ओले तत् किन्तु एक् हफ्त। दु हफ्त होले के सुर्जोद् धले नखै जित मिद्निघ्त् सुन् होइ, सुम्मेर् दय्स्।